अगर हमारी कढ़ाई में कूछ लगा हुआ हो। तो हम उसे बेम्बर से ढंग से धो देंगे। और अगर बेम से नहीं गया वो तो फिर हमारे घर चार होता है उससे वो साफ हो जाएगा।